Raha iaho koa zany miakatry vohitry abo <hesitation> eto an-tagny da minday raha maragnitry mba ahafahako miakatra amign'igny za da minday kiraro <hesitation> mety ame fiakara vohitry, da minday fitaovagna ahafahagny miaigny avao koa zany itegna satria sy fantatry e raha mandigny ategna ambony any.